بصحي الضهر <hesitation> بفطر بنزل الجيم برجع اساعد ماما-في البيت لو كانت محتاجه حاجه-واخلص شغل اونلاين لو كان عندي شغل-وبنزل بليل مع صحابي